Zerô, roy, efatra, enina, valo, folo, roa amby folo, efatra amby folo, enina amby folo, valo amby folo, rôpolo, roy amby rôpolo, efatra amby rôpolo, enina amby rôpolo, valo amby rôpolo.